﻿ <noise> Gabpa mari funto gappa kar fuduro ya wei, kama fudurko ya wei kan sadu dikkei kam bire wuji kam luun ti ku wuji. <noise> Kan dikiru am sin wala ka patto ta ye kan nummo foki. Ma wulluna kan kpaatin ar gabpammo kan ɗikon am kan fudton bulku shiki kan patton ta am wuji shi wullunai. Ma wulluna kan taɗi, kama taɗɗiko kan adun wushepene ti shik kama aɗikon ma nina kan teɗon am, <noise> kan pattiron biɗi we doi. Ma wulluna kan saɗu ar gabpamo kan patton kan soofo shiki kan patton. Ka ma pattillon kan di ɓaana ke yu am ɗaakam. Yu am lauweɗin, ka peno ka la tuntuko ka toom, to kama miko wujimo karu boklon am ta deero kiji gwete. Ka luu am laumidi yarda matan shinkanshiki gabpa ta niyanni wala. Ara ma kam ka miri patton ti kui kan fonɗo shik arai. Ma alefu ka ma pilla ti kasuwa kan wattu tuɗuna kan ɓirayai ka man tuɗani patton swan kan ɓirayai kama ɓirayai, kan patton ti ku gabpa ka ker indo mun yalerom ma nina kan ɗuri man kasso yai man chi kam shiɓɓe.